کلینر اک جیا اوپکارن ہے جو کار دفتر جا کسے ہور جگہ نوں صاف کرنا لئی ہے جڑا او ورتیا جاندا ہے گا۔ اس دا مکھ کام ٹوڈ، مٹی، ریشے، ریشمی کانا، کاغذ دے ٹکڑے اتے چھوٹی چھوٹی گندگی نوں اکٹھا کرنا ہوندا ہے گا۔ پہلاں لوک ٹوڈ نوں صاف کرنے لئی جھاڑو، جرومال دی جڑی اوہ ورتوں کر دے سن۔ پر ویکیوم کلینر دی مدد نال صفائی کم بہت تیزی نال اتے آسانی طریقے نال ہو ہو لگ بھگ۔ ویکیوم کلینر دے اندر اک چھوٹی موٹر ہوندی ہے جو ہوا نوں کھِچ دی ہے۔ جدوں ہوا کھِچ دی جان دی ہے تے ٹوڈ دے چھوٹے چھوٹے کن نال بھرے ہوئے ہوا دے شیدھنگ نال سنگھرہ ہو جاوے گا تے جو مٹی ہے او ہوا دے نال بل کے ویکیوم کلینر دے اندر چل دی جا چل دی ہے۔ اس دا سب توں وڈا فائدہ ہے کہ صفائی جو ہے او بہت تیزی نال تے آسانی طریقے نال ہو جان دی ہے۔